اه ممكن اني اه نمحي لمسافة اه عشرة او عشرين كيلو متر في اليوم الواحد، اه طبعا اذا كانت يعني الارض اه مستوية ومريحة يعني للمشي، وأكيد اه يعني اه حيكون يعني في فترات راح يعني مش مش متوفر، هل هي أعتقد يعني المسافة يعني نقدر نمشيها.